Wax mun ngaa <hesitation> jege mun ngaa <hesitation> jege foofu defar ci lu baax. Lool de moom. Loolu moom xam naa ko moom. Waaye doo nekka si lu barke jóge foofu dem si lu bon. Loolu moom warta am, waaw.